Huunde ɓurde jannginde kam ko ɗannal am gadanal, yaltude leydi am fayde leydi wonndi. Mi janngii hen no feewi kadi mi anndii kadi jokkondiral e yimɓe woɓɓe nafoo- nafoore mun. Kilaa ndeen nde ngartumi kala neɗɗo mo jotondirmi mi ɓeydan toppitaade jotondiral amin. Hay gooto anndaa janngo e janngo holtoon taweteɗa. Ngati aɗa waawi taweede leydi wonndi ɓeen mballu ma e ko fayti e geɗe ndiɗoon leydi.